<noise> Karazana aretina <noise> fahita matetika amin'ny saka mitovitovy amin'ny alika teo ihany, ny haromontana ihany koa dia mahazo ny saka dia ny fisehony moa zany de tsy tia rano ah, manaikitra, de saka tsy vita vaksiny ihany koa matetika no voan'izy ireny, de ny akoatrin'izay de ny areti-maso le otran'ny be taimaso ireny.